gudumabu huti nirte ontsa e mwanafthirita hosa dum lo fia hado kusa, lo fia tana nong kusa man nastatander haraseto nastin derkata akoman muti, koposeto hirti hana omari haje.